तन मेते फोन द्योखणं बिल्कुल पसंद नी लेकिन ऑफिसा काम से कई बार फोन कन केते, कई बार मैसेज चेक कन, कई बार अफ्वी बिजी व्हे जंदू गेम ख्यन मां। त लगभग एक दिन मां मां करीब-करीब द्वी से तीन घंटा फोन द्योखदूं ही छूं मैं। किलेकि मेते कई काम भी रौंदन फोन मां, कई बार मेते ही खुद फोन कन्न पड़द ल्वोखूं ते। अपणि मां ते, जन मां शहर बे दूर छूं, घौर से दूर छूं। त यूं दगड़ि बात कने पड़दि। त फोन मैं द्योखदू छूं लगभग तीन से चार घंटा।